Allon alburtuqali walla kan bigulu le allon al-asfar kateer biʼori brkon asshuqul da yani nadif walla kan asshuqul da kan nadum kan inda sihha, asshuqul da albikan da kan nadum bidukhu foga kula albikan afe maleyya ayyi mushkila, yanibiʼori hu kateer biʼoril alafiye bas fil bikan hu aksal ahmar al gulna hu biʼori.